Gny ilà gny seza misy laroue reny. Raha reny zany na- ampiasà hoan'olo malemy na olo kombo, na koa olo tsy afaky mandeha reny. <hesitation> Misy fahavoazany misy fahasembanany reny. La atositosiky avao raha iny, apetraky amy seza io la atositosiky baka afara ao. Fa misy koa i afaky manao azy avao laha ohatsy ka afaky mampiasa ny tagnany, tsy mila atosiky i fa la avao manao anazy, mampandeha azy.